أغرب حيوان رأيته في حياتي كان الكسلان رأيته في حديقة حيوان محلية عندما كنت صغيرة، كان متدلياً من شجرة ويبدو إنه يتحرك ببطء شديد تلك الحركة البطيئة جعلتني اشعر بالفضول كنت مشغولة بمشاهدته وهو يأكل الأوراق وكنت مندهشة من شكله الفريد كانت تلك التجربة مثيرة ورغم إني لم أرى هذا الحيوان كثيراً إلا أنه ترك انطباعاً عميقاً في ذهني.